komið sæl og verið velkomin í

á fimmtudaginn gekk í gildi leyfi til þess að taka gæludýr með í strætó á höfuðborgarsvæðinu það þarf ekki að borga sérstaklega fyrir gæludýrin en það þarf að fylgja ákveðnum reglum strætó fékk undanþágu frá umhverfis og auðlindaráðuneytinu til þess að gera tilraun með verkefnið í

eitt ár farþegar sem taka dýrin með sér þurfa að vera átján ára eða eldri og mega hafa eitt eða tösku meðferðis fleiri en eitt dýr mega samt vera í búrinu eða töskunni hverju sinni ef ferðast er með hund í taumi má aðeins vera með einn hund hverju sinni engin dýr mega vera í strætó á virkum dögum milli klukkan sjö og níu á morgnana og milli þrjú og sex síðdegis þegar það er mest að gera í strætó á fimmtudaginn var haldin sýning í Ráðhúsi Reykjavíkur á ljósmyndum eftir krakka í Breiðholti myndirnar voru af alls konar fyrirbærum

skrímslum niðursuðudós með ananas fótbolta skákborði og gullfiskum svo eitthvað sé nefnt í frístundamiðstöðinni miðbergi hefur verið unnið að verkefni í vetur sem heitir hvað

lætur mér líða vel krakkar sem sækja frístundaheimilin í Breiðholti fóru út með myndavélar og tóku myndir af einhverju í umhverfinu sem lætur þeim líða vel svo skrifuðu þau stuttan texta um það við myndinar myndin mátti vera af næstum hverju sem er hlut eða athöfn eða jafnvel einhverju sem einhverjum finnst kannski skrýtið en skiptir ljósmyndarann máli myndunum var síðan safnað saman í bók sem allir krakkarnir fengu markmið sýningarinnar var að vekja börnin til umhugsunar um umhverfi sitt að virkja sköpunargleði þeirra hvað lætur mér líða vel var í Ráðhúsinu um helgina hún flyst síðan í Árbæjarsafn og verður þar í tvær vikur svo verður hún sett upp í Gerðubergi á sautján til tuttugasta og annan apríl vísindamenn hafa hugsanlega fundið merki frá allra fyrstu stjörnum himingeimsins þeir segja

að uppgötvunin sé algjör bylting talið er að fyrstu stjörnurnar hafi kviknað um hundrað og áttatíu milljónum ára eftir Miklahvell fyrstu hundrað milljón árin eftir Miklahvell köstuðust gastegundir eins og vetni og helíum í kekki sem

urðu spennt þegar stjörnurnar lýstu upp

og bjuggu þá til ljós sem stjörnufræðingar hafa nú numið talið er að þessi uppgötvun geti

til við að skýra hvað svokallað hulduefni er dularfulla efnið sem er ósýnilegt en heldur til dæmis vetrarbrautum saman svo virðist sem gæti hafa haft áhrif á vetni í árdaga alheimsins og ef satt reynist gætu það verið fyrstu merkin um að við venjulegt efni sem færir vísindamenn skrefi nær því að finna út er í raun og veru þessi uppgötvun er svo stór að ef hún verður staðfest gæti hún leitt til Nóbelsverðlauna átti stórafmæli í nótt þegar hún var haldin í nítugasta sinn

var kynnir á hátíðinni annað árið í röð Óskarsverðlaunin eru ein virtustu verðlaun sem veitt eru í

sem vinnur Óskarinn er þess vegna svolítið eins og heimsmeistarar kvikmyndin á meðal þeirra fjölmörgu sem voru tilnefnd til Óskarsverðlauna þetta er í tuttugasta og fyrsta sinn sem

tilnefnd til Óskarsverðlauna og hún á heimsmet í tilnefningum Ólöf Ása umsjónarkennari í áttunda bekk í Hrafnagilsskóla segir það mjög gott fyrir lesskilning nemenda að lesa fyrir þá upphátt fjölbreytt kennsla og áhugasamur kennari er lykilatriði að hennar mati því fyrirmyndir skipti miklu máli og ég held að við hættum allt of snemma að lesa upphátt fyrir börn og bara líka börnin okkar heima hún vill helst lesa krassandi bækur jafnvel svolítið umdeildar sem vekja athygli og umræður hún notar líka texta úr fjölmiðlum til dæmis í blöðum og á netinu og svo þarf maður líka bara svolítið að peppa þau

segja ég les aldrei neitt og

lastu eitthvað í símanum þínum

eitthvað í tölvunni einhverja grein fyrirsögn við

tala þetta niður heldur endalaust ein aðferð til að auka orðaforðann er að krakkarnir fá orð og mynda svo önnur orð úr þessu eina og við erum semsagt bara að fá þau til að skoða orðin er það samsett get ég bútað það niður og hvað einkennir

að lesa og áhuginn fyrir kennslunni sé mismikill en það hjálpi til að lesa upphátt Guðni t h

Jóhannesson forseti Íslands tók í gær við röndóttum glaðningi frá Krabbameinsfélagi Íslands tilefnið er Mottumars árlegt árvekni og

röndóttu sokkarnir eru til sölu til styrktar Mottumars og Guðni hvetur alla sem vettlingi geta valdið að kaupa þá og láta gott af sér leiða hann fékk líka jakka í stíl en sagðist samt ekki ætla að vera í jakkanum dagsdaglega en

sagði aldrei að vita nema hann myndi nota hann á landsleikjum enda væri hann í fánalitunum umgjörð Mottumars í ár hefur ásýnd gömlu góðu

þar af voru fjórtán gullverðlaun í leiðinni slógu þeir met yfir flest verðlaun sem ein þjóð hefur unnið á einum

þessi góði árangur hefur vakið athygli og margir hafa spurt sig af hverju Norðmenn standa sig svona vel á

í Noregi er mikill snjór á veturna og mörg fjöll sem hægt er að skíða niður Norðmenn nota skíðin sín líka oft sem

daglegan fararskjóta og stundum er sagt í gamni að þeir fæðist með skíði á fótunum þeir eyða miklum peningum í alls kyns hluti sem tengjast íþróttum til dæmis ýmiss konar æfingasvæði og íþróttahallir gott heilbrigðiskerfi er líka talinn mikilvægur þáttur í árangri íþróttafólksins samkvæmt samtökunum

sem starfa á bak við tjöldin hjá íþróttafólkinu er samt ein ástæða sögð skipta mjög miklu máli í íþróttum norskra barna yngri en þrettán ára er ekki endilega verið að telja stigin og sigurvegarar fá ekki alltaf sérstaka medalíu eða bikar að mati eiga börn að fá að vera börn þau ættu að leika sér þroskast og einbeita sér að því að læra góð samskipti sem þau gera meðal annars með því að leika sér í hálfleik í leik og Snæfells í fyrstu deild karla í körfubolta um helgina var keppt í

með frjálsri aðferð aðeins tveir keppendur voru skráðir til leiks þær Bríet Harpa Þorsteinsdóttir ellefu mánaða þrettán mánaða .

náði forskoti strax í upphafi keppni enda eldri og reynslumeiri hún beitti áhugaverðri tækni og ýtti sér áfram á afturendanum og tók reglulega hlé Bríet Harpa tók þá skyndilega á rás og áhorfendur fögnuðu mikið en í staðinn fyrir að stefna að endamarkinu skreið hún yfir til Halldóru

sem tók keppinaut sínum fagnandi keppnin tók óvænta stefnu

tók sér stöðu fyrir aftan keppendur þá fór Bríet Harpa aftur af stað en í öfuga átt og myndatökumaðurinn forðaði sér við þetta tók Halldóra Zoe forystuna og kom fyrst í mark tvö þúsund og átján hófst í Hörpu í gær en það stendur til fjórtánda mars á mánudaginn hitaði Skáksamband Íslands upp fyrir mótið og hélt svokallað slembi skákar klukku fjöltefli í því keppti einn efnilegasti skákmaður heims

sem er þrettán ára er frá Indlandi og þykir undrabarn í skák mótið í ár er haldið til minningar um

sem var ellefti heimsmeistarinn í skák á laugardaginn níunda mars verða sjötíu og fimm ár liðin frá fæðingu hans í tilefni þess verður frídagur á mótinu notaður til að tefla í sérstakri flestir sterkustu skákmenn á mótinu munu

taka þátt í því um tvö hundruð og þrjátíu keppendur eru skráðir til leiks á sjálft Reykjavíkurmótið og þar af um þrjátíu stórmeistarar mótið er afar mikilvægt fyrir íslenskt skáklíf og hefur verið helsti viðburður í skákinni síðan fyrsta

árið nítján hundruð sextíu og fjögur mótið er mjög vinsælt erlendis og hefur síðustu ár lent í öðru til fjórða sæti yfir besta opna skákmót heims í vali þrír veitinga og skemmtistaðir í miðbæ Reykjavíkur prikið bravó og húrra hafa hætt að bjóða upp á plaströr um það bil átján til tuttugu og fjögur þúsund rör voru notuð á stöðunum samanlagt í hverjum mánuði markmiðið er að draga úr plastnotkun og finna umhverfisvænni lausnir mikil umræða hefur verið um skaðsemi plasts fyrir umhverfið í sumum löndum hefur jafnvel verið rætt um að banna einnota eins og til dæmis og plastpoka þeir eru oftast bara notaðir einu sinni og svo er þeim hent og yfirleitt væri hægt að komast hjá því að nota þá í janúar kynnti Evrópusambandið áætlun um að draga mjög úr plastnotkun og finna efni sem geta komið í staðinn svona plastdót tekur um það bil fimm sekúndur að búa til það er notað í fimm mínútur en svo tekur allt að fimm hundruð ár fyrir það að brotna niður í náttúrunni samkvæmt starfsfólki

nota rör eins og til dæmis ungabörn og fólk með ýmiskonar fötlun þeim er boðið upp á

svo er auðvelt fyrir þá sem geta sleppt

að drekka bara beint úr glasinu það er allt hægt ef allir leggja sitt af mörkum í borginni

í Japan fannst nýlega steinn sem reyndist vera sem fann steininn rakst á hann fyrir sex árum þegar hann var að vinna í garðinum hjá sér og fannst hann óvenjulegur hann notaði hann sem skraut og velti honum ekki meira fyrir sér þegar

svæðinu fyrir um það bil hundrað árum lét hann rannsaka steininn hann vegur um sex og hálft kíló er að mestu úr járni og eftir nánari rannsókn kom í ljós að steinninn er hugsanlega fjögurra komma sex milljarða ára svona loftsteinar urðu líklegast til þegar sólkerfið myndaðist þetta er fyrsti loftsteinninn sem finnst í Japan í fimmtán ár á þriðjudaginn var rædd í borgarstjórn Reykjavíkur tillaga í grunnskólum borgarinnar Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óháður borgarfulltrúi lagði til að snjallsímar yrðu bannaðir á skólatíma bæði í frímínútum og í kennslustofum hún benti á að snjalltæki

væru vanabindandi og notkun þeirra gæti valdið kvíða og áhyggjum hjá börnum og ungmennum það voru ekki allir sammála þessari tillögu og fjórir borgarfulltrúar sögðust vera á móti banninu Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi Samfylkingarinnar sagði að það væri gott að ræða þetta mál enda hafa snjallsímar breytt miklu í samfélaginu hún var samt ekki sammála því að banna þá alveg og sagði að það besta fyrir börnin væri að fullorðna væri góðar fyrirmyndir í notkun snjallsíma þeir sem voru sammála Kristínu bentu á að það væri misjafnt eftir skólum hvaða reglur gilda um snjallsíma sums staðar væri reynt að draga úr notkun þeirra eða nota þá á uppbyggilegan hátt nokkrir þingmenn vilja að það verði gerðar miklar breytingar á lögum um mannanöfn á Íslandi eru í gildi lög um það hvað

fólk má heita og svokölluð mannanafnanefnd ákveður hvort það eigi að samþykkja eða hafna nöfnum sem óljóst er hvort séu í samræmi við lögin nefndin sker úr þegar eitthvað er óljóst svo sem hvernig eigi að stafsetja nöfn og fleira þingmennirnir sem vilja að lögunum verði breytt vilja leggja mannanafnanefndina niður þau segja að fólk eigi að fá að ráða því sjálft hvaða nöfn það gefur börnunum sínum

í mannanafnanefnd eru á móti breytingunum og segja að þær verði ekki góðar fyrir íslenska tungu sumir eru sammála því að það mætti gera einhverjar breytingar á lögum um mannanöfn en telja að það ætti að fara varlega í allar breytingar til að vernda íslensku af því hún er lítið og viðkvæmt tungumál í Bretlandi hafa margir áhyggjur af því

að börn séu ekki í nægilegum tengslum við náttúruna og segja að þau þekki fleiri skrímsli en plöntur og dýr breska ríkisstjórnin tilkynnti í janúar að hún ætlaði að nota mikla peninga til að auka kennslu utandyra með því verða börn hvött til að verja meiri tíma úti í náttúrunni utan skólatíma þessar áhyggjur eru ekki nýjar af nálinni árið tvö þúsund og sextán birtist rannsókn í Bretlandi þar sem kom í ljós að rúmlega eitt af hverjum níu börnum í hafði ekki komið í almenningsgarð eða annað náttúrulegt umhverfi í heilt ár það átti sérstaklega við um fjölskyldur sem áttu ekki mikla peninga og

tæknin er talin vera hluti af ástæðunni og veldur því að inniveran er ekki í jafnvægi við útiveruna við hér á Íslandi gætum tekið þetta til fyrirmyndar og spurt okkur hvort við verjum

of miklum tíma á samfélagsmiðlum og förum of lítið út í náttúruna þá er komið að í síðustu viku skoraði Langholtsskóli í Reykjavík á Salaskóla í Kópavogi og við sendum þeim spurninguna hvað myndir þú vilja gera til að bæta þitt hverfi við viljum annan fótboltavöll í skólann við viljum sjoppu í hverfið og líka veitingastað samt ekki skyndibitastað við viljum við viljum bæta við útivistarsvæði fyrir krakka svo krakkar geti leikið sér alls staðar það vantar búð eins og nexus í hverfið við viljum lækka húsnæðiskostnað í

um þær bækur sem voru að koma út fyrir jólin nú langar okkur að heyra í ykkur um uppáhalds bækurnar ykkar sama hvort sögurnar séu nýjar eða gamlar ef þú vilt koma í krakka

punktur is og segðu okkur frá uppáhalds bókinni þinni